pade nei. woodi padei bornei woodi padei roba woodi padei lare baane padei bornoo nei a waawan hander eyendei a naftura be majee koh taa anduran na'e koh a naatei kyesei a nafturan be pedei bornei sanan pedei roba boona haa sarei awaawan a naata de saare a wancaa sai pedei lare moo pedei boddhum a waawan a burtaa a yaahan der jaamarei be yimbe ma jee e gwaddo ma.